Aspekti, ideja edhe akti i kolonizimit nuk u kon etik asnihere. Nuk u kon etik për historinë tonë n’kët planet edhe nuk kish me kon etik <hesitation> për kolonizimin e asni planeti. Gjithçka edhe gjith- gjithkush e ka t’drejtën e jetesës n’mnyrën qysh don. Edhe ti, na, nuk jemi kërkushi që me shku me kolonizu diçka që nuk na takon hiq.